<hesitation> Biby an-dranomasina miova loko malakilaky a: kalmara satria <noise> misy sela agnatiny akao a de raha vao izy zany le ohatra hoe taitra igny, taitra izy amy fihetsem-pony a de miova, taitra izy aminà hazavana de miova de taitra izy aminà mahita fahavalo izy de miova, de raha vao ohatra ndraiky izy taitra hoe taitaitra foagna izy hoe te hiovaova foagna izy a de miova.